କୁକ୍କୁରମାନାଗର ଅନ୍ନେ କୋ ସାଧରନ ସସ୍ତେ ସମସ୍ଯା ଥାଈ ପରେଜ, ଜହାଂ କେତା କୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠୀ ଥୀ। ଚର୍ମ ସମସ୍ଯା, କର୍ମାଲାଜୀ, ସେଜ ଏବଂ ସଂକ୍ରାଵନ, ହଜମାଟୀପ ସମସ୍ଯା, ବାଂତୀ, ଆରମିଯା ଏବଂ ହଜମାପ୍ରଵାଣ। କା ସିସ୍ଟମ ସମସ୍ଯା, ହାଡା ଏବଂ ଗଂଠୀର ସମସ୍ଯା, ଅସ୍ଟୋ ସ୍ରାଇଡର ହୀ ଡିସ୍ପେଶ୍ଯା ଏବଂ ଅନନେନ ସସ୍ତୀ ସମସ୍ଯା। ଏବଂ ମିଲୀତ ସମସ୍ଯା, ଫୁଦ୍ଧାଯ ସମସ୍ଯା, ଫୁଦ୍ଧାଯ ଵିପ୍ଫଲତା, ରୁଦ୍ଗାତା ଏବଂ ଅନନେନ ରୁଦ୍ଗାତା କରକଟା। ଚର୍ମ କରକଟା, ରଖ୍ଟ କରକଟା ଏବଂ ଅନନେନ ପ୍ରକାର କୁକରଵନ ଏବଂ ସଦ୍ଧାରଣ ସମସ୍ଯା, ଅଖୀ ସମସ୍ଯା। ଅଖୀ ସମସ୍ଯା ଜେପରୀ, <hesitation> ମୁତ୍ଯଵେପୀ, ଲୁକମ ଏବଂ ଅଖୀ ସଂକ୍ର ଜ୍ଵା ଏବଂ ପାତି ସଂକ୍ରାମନୋ, ମାନସେ ସହସ୍ତେ ସମସ୍ଯା, ଚିନ୍ତା। ଉଦାସିନତା ଏବଂ ଅନନେନ ମାନସେ କୋ ସହସ୍ତେ ସମସ୍ଯାଂ, ଯହାଁ ଜରୂରୀ ଜେ ତୁମ୍ହେଂ ତୁମ୍ହାର କୁକ୍କୁରାର ନିଯାମିତ ଜାନ୍ଜ କର ପାଈ। ଅବଂ ତାକୁ ଶାସ୍ଥେ ସମସେର ବଠ୍ଥାନ ଗୁଡୀ କା ଚିନ୍ଦାଟା କରା ଏବଂ ନୁଟନ ତୁମ୍ହାର ଭେଟ କା ସାହିତ ଜଗଜଗ କରା।